जू आर्गेनिक फ़ूड छा कन करी ते आर्गेनिक फार्मिंग हुएली जेमा पेस्टिसाईड्स नहीं हुला कोई केमिकल नी इस्तेमाल क़रीन और बिकुल नेचुरल तरीका हुएँडू या तो तेते कंप्रेस करिते या ग्रीनहाउस ते बनेते या फिर केमिकल इस्तेमाल करिते तेकू बड़ू करियू छ